Mpie lishani lem lem myak, nkab kbb mfuo fuo, tuofu bitchong mpie pie biyin mual awe nriki pipie sual sualvewu ste ste ste nyuor bom ndzang wukal nwuro, orem awu nkelo le mual aweh e’ yi wurang abue wunabo mi, beruob abe mi nlie aba beruob ye mpie pie be e'wanu nyi tue le wufuor e ri le nten e pelki beh ruob ab nte e nte ari ri e e fuki e'be, e'fuo, nyi ekpero olamo nlemo nlia- nke buan abami, are e'ri nyi ye e'pie e’ wab le mbe, le mbe nyi ste ste ste nyi ye e'pie mom akpakipie ki pie ye okel kel e'ri ri le okukue ya nu nu. ve'fuduo, because e'pie pie binyin abi biriri binyuam ye beruob benubemi, beroub benabnab e'mi because a're mpie le shani le bu, a're mpie lishani alie ke owami ntem tenab ntue nkue kebombom nlia, ntue tue otoh nlilie mpia binyin abia nyi nke buan abami yi eri abi yinyuam le binyiam e’mior le a're okel kel, befe le agbenu le binyiam e'mioor because belie abe ye e'hie be telkiye telo le binyiam e'mior Mual awu mi mpipie awu kankang befuor nlem lem, nkab kab, mpie bitchong, mpie bitchong binyuam bitchong bituob ka tuob nyuam ndzang be mpie mfuo akpekpe, mfuo akpekpe, mgbe mburo, liba mmiche kper kper ofis because lenyinu nriri le okukue wanu nu, yi mpie lishani nyi le mual awab kankan nten, yi nle buan abami tue ki be pia ke beyuor bekue liteh, litah lifinabo, liteh likenu lw owob, o yur yur nde otipia lishani, oyibo owop iri ke opie lishani yi okelo are opie binyin e bue, kibi your nyuam ke bikuano kuan le liyel e'lue, ki agbenu katab kue because oyur yur che oyibo owob opi akarafuan ofi malo olenu liye ali li nyuam yi okelo ayi mpie bi nyi, nkalki buan abami ki bepie nyi le wuluom ami le papami are atankimi che lishani yi li li ri nyin ayi ke opie, mama ami atang mi che kue lite, onyimu le wufuor osual iji, opie binyin ste ste ste olue mpuom omatuo beleb oche buro okper belie ofia ori ki pie belie abe ki yur nyuam e'ki e'weh yi okelo ayi ye e'piepie binyin abia nyi kpoo.